X̱iꞌk nak avion or lëꞌma tsëpma avion tsuma avion dzu xkalernu xiët xkalernu kwa avion tsëpma avion konda uyëpma avion zob zobzë siy pe xkë biëdoꞌ xkë gunu pe biëc̲h̲oxe noꞌnda xc̲h̲aꞌ xni gatix x̱iꞌl gunu xiëp gunu lo me pe chut nanda bukwaꞌn tsëꞌ gunu xkwend gunu c̲h̲oꞌbnis lo me sia gunu bela lo xiab pe xka pur biëdoꞌ biëdoꞌ biëdoꞌ xkë gunu nike nënda yuma lën gunu bitser chop pilot bitser tsëꞌ avion tsëꞌ minn gunu pa xc̲h̲oꞌbis gunu sia gunu pa xiab bela ba lo yuzë minn lën xkë biëdoꞌ.